gott kvöld og velkomin í Kastljós við heyrum hérna á eftir viðtal Boga Ágústssonar við

hættu sem lýðræðinu stafar af popúlískum flokkum en fyrst ætlum

hafin enn ein

til að fá okkur til að hugsa um hvernig við ferðumst milli staða en hvernig gengur að breyta samgöngumátum

Hermannsson

áður en við byrjum að spjalla langar mig að sýna myndband sem þið hjá borginni gerðuð þið fenguð Eddu Björgvins Jón Gnarr og Ævar vísindamann til að gera tilraun um

illa byrjar það

verður spennandi að sjá hvernig þetta fór þau voru öll á Jón Gnarr var á rafmagnsbíl Edda á og Ævar á

að vita hver vann það kemur í ljós á morgun við ætlum að birta þetta myndband í heild sinni á morgun þetta er bara stikla til að æsa upp

hvernig gengur að hafa áhrif á fólk það gengur ágætlega myndi ég segja við erum að reyna þetta núna í evrópskri samgönguviku til að vekja athygli á þeim ferðamátum sem eru í boði í Reykjavík og hvernig þeir virka og

við vitum öll að í stóra samhenginu þurfum við

er hægt að gera það nema með mjög

kostnað þeirra sem eiga bíla það er hægt að bjóða upp á

góða valkosti það er aðalatriðið að bjóða upp á góða valkosti og kynna þá vel skipuleggja byggð með þeim hætti að fleiri eigi kost á að ganga hjóla eða nýta almennar samgöngur og um leið byggja upp innviði fyrir þessa má kannski segja að við höfum skipulagt höfuðborgarsvæðið

út frá einkabíl sem

reyna að jafna aðstöðuna með átaki í þessum málum þið hjá borginni hafið verið að einblína á borgarlínuna núna í síðustu kosningum og núna eruð þið embættismennirnir að fara að vinna að undirbúningi hennar það var samþykkt í borgarstjórn í gær en hvaða áhrif hefur það á ykkar störf að ríkið hefur ekki tryggt fjármagn í þetta og

samþykktu öll í vor breytingu á svæðisskipulagi sem innifelur borgarlínu og staðfestir hana í

fara að taka það skref núna

taka næsta skref í raun og veru að innleiða þetta í

fara í útfærslurnar og skoða allt

flestir hafa beðið eftir hvað þetta verkefni varðar við sjáum það að notkun á almenningssamgöngum og vistvænum samgöngum er meiri vestur í bæ heldur en í úthverfunum eðli máls kannski samkvæmt en hvernig gengur að ná til þess fólks sem þarf að komast á milli staða sem þarf að fara lengra og er með börnin

of seint í vinnuna og allt þetta það er í

að bjóða upp á fleiri valkosti og

reyna að kynna þá betur

en það verður alltaf einkabíll

í stóru hlutverki í það breytist ekki í hendingskasti en það er mikilvægt að ná ná breytingum samt fram markmiðið það verði ekki meiri fjölgun fólksbíla en þið getið ekki stöðvað fjölgun fólks vonandi ekki en hvernig hvernig ætlið þið að fara að því ég veit ekki til þess stefna að fækka fólki eða stöðva fjölgun þess en þetta í raun snýst um

spurningin sem

þurfti að svara á síðustu öld var hvernig komum við flestum bílum á milli staða nú er spurningin hvernig komum við fólki og vörum á milli staða þannig við erum að horfa til þannig þetta snýst um að mæta fólksfjölgun sem við sjáum fyrir okkur með fjölgun starfa og stækkun höfuðborgarsvæðis án þess að bílaumferð fari stanslaust upp á við núna voru þau Ævar Edda og Jón Gnarr að prófa eruð hugsa upp á nýtt skoða aðra valkosti og íhuga málin hvernig ferð þú heim héðan ég fer hjólandi jæja við ætlum að snúa okkur að öðru við fjölluðum í síðustu viku um falsfréttir og uppgang popúlískra flokka á Vesturlöndum í kvöld ætlum við að heyra viðtal við ungverskan sagnfræðinginn Andreu

stafi hætta af pópúlískum hreyfingum sem sprottið hafa upp á síðustu árum

telur að fólk í lýðræðisríkjum nútímans átti sig ekki á að hættan sé raunveruleg Andrea Petö er prófessor í kynjafræði við Mið

í Búdapest háskólinn var stofnaður af ungverska sem ýmsir ekki síst á hægri væng stjórnmála

stjórnvöld hafa horn í síðu háskólans og fræðimanna þar og Andrea hefur ekki farið varhluta af því flutti fyrirlestur í Veröld í maí byrjun þar sem hún fjallaði um hreyfingar sem sprottið hafa upp á síðustu árum og berjast gegn jafnrétti þá verður þetta ekki lengra í bili sjáumst annað kvöld verið sæl